Papaka sau, papaka sau oipota jei yupavo jaeko jaema yamboapi ñai mbae ipuere mbae yayapova, mbae ñanekirei ñanoivae jare opama mbae yayapo ñaivae ani mbae ikiague yamombo ñai yande yeigui vae, jae jokue oipota jei oyupavo